आर्थिक विकास म सरकार के बहुत बड़ा हाथ हवे, काबर की ओ हर ऐसा ऐसा योजना लेके आथे जो आर्थिक व्यवस्था म काफी मदद करथे। जितना भी नया निर्माण होथे सब देश के अर्थव्यवस्था बढाते।